vegagerðin tekur rúmlega sextíu milljarða lán fyrir nauðsynlegum vegaframkvæmdum samkvæmt hugmyndum samgönguráðherra innheimta vegtolla hefst svo að framkvæmdum loknum eftir fimm ár forstjóri Hrafnistu segir miður að stjórnvöld hafi hafnað hugmyndum um að breyta svokallaðri

í Kópavogi í hjúkrunarheimili í dag kom til greiðslustöðvunar bandaríska alríkisins því Trump Bandaríkjaforseti fær ekki fé

til að reisa landamæravegg nokkrum helstu

var lokað og svo verður líklega áfram næstu daga hópar ungra ferðamanna frá Asíu hafa undanfarið sett svip sinn á miðborg Reykjavíkur margir stunda nám í Evrópu og nýta jólafríið til að láta drauminn um Íslandsferð rætast þær verða þrjú þúsund og tvö hundruð jólakveðjurnar sem landsmenn senda sín á milli í Ríkisútvarpinu þessi jólin sitja við í samtals sextán tíma

gott kvöld gjaldtaka í umferðinni hefst árið tvö þúsund tuttugu og fjögur verði hugmyndir samgönguráðherra að veruleika hann stefnir að því að taka tugmilljarða lán fyrir framkvæmdum og innheimta svo veggjöld að framkvæmdum loknum gjaldtakan fer líklega fram með aðstoð myndavéla starfshópur ráðherra um

samgöngukerfisins hefur verið að störfum um nokkurt skeið og eiga niðurstöður hans að liggja fyrir um miðjan janúar hópurinn á að leggja til hvernig gjaldtöku og vegtollum verði háttað samgönguráðherra segir að hugmyndin sé sú að valdar framkvæmdir verði fjármagnaðar með lánsfé til að byrja með hugmyndin er að stofna

opinbert gjaldtökufyrirtæki sem

að innheimta peninga á eins ódýran og skilvirkan hátt

Vegagerðin myndi síðan taka lán fyrir framkvæmdum sem myndu þá standa í fjögur til fimm ár og að þeim loknum myndi Vegagerðin geta endurgreitt lánið með þessum peningum úr

en innheimta veggjalda ekki fyrr en tvö þúsund tuttugu og fjögur það sem á að fjármagna með þessum hætti er meðal annars að klára tvöföldun Reykjanesbrautar að aðskilja

akstursstefnur frá höfuðborgarsvæðinu og austur fyrir Selfoss annars vegar og upp í Borgarnes hins vegar auk fleiri framkvæmda hversu stórt lán sérðu fyrir

að þurfa að taka framkvæmdirnar sem er verið að tala um nema fimmtíu til sextíu milljörðum þannig að það þyrfti að dekka það plús einhvern fjármögnunarkostnað Sigurður Ingi segir að margir hafi lýst áhuga á að fjárfesta í verkefninu það er ekki útilokað að ríkið sjálft komi að því það hefur verið lítil skuldabréfaútgáfa af hálfu ríkisins og kannski er bara orðin þörf á því aftur enn á eftir að útfæra innheimtu vegtolla á þessum styttri tíma finnst mér líklegast að menn endi en það eru aðrar leiðir enn til skoðunar á vegum hópsins það er þá eitthvað á þá leið að myndavélar taka myndir af bílnúmerum og rukkunin fer þannig í gegn engin tollahlið engin hindrun við innheimtuna og eins ódýrt og skilvirkt og hægt er stjórnvöld hafa hafnað því að breyta stórhýsi við

í Kópavogi í hjúkrunarheimili þrátt fyrir að það standi tómt og að forstjóri Hrafnistu telji að mun fljótlegra yrði að breyta því en að smíða nýtt landlæknir benti í vikunni á það í minnisblaði til heilbrigðisráðherra að öryggi sjúklinga á Landspítalanum væri ógnað meðal annars vegna þess að hjúkrunarrými skorti og því væri ekki hægt að útskrifa eldra fólk af spítalanum samkvæmt áætlun sem heilbrigðisráðherra kynnti í vor á að fjölga hjúkrunarrýmum um fimm hundruð og fimmtíu á næstu fimm árum þar af á eftir finna stað fyrir tvö hundruð rými á höfuðborgarsvæðinu forsvarsmenn Hrafnistu í samstarfi við fyrirtækið Heilsuvernd sem sér um læknisþjónustu á Hrafnistuheimilunum hafa stungið upp á því við stjórnvöld að breyta tómu stórhýsi uppi við Vatnsenda í hjúkrunarheimili hver sem muni svo reka það það var

byrjað á húsinu hérna við Urðarhvarf átta ári fyrir hrun og þremur árum seinna var það risið í minnisblaði sem Hrafnista og Heilsuvernd sendu heilbrigðisráðherra í júlí kemur fram að við gætu verið hundrað og fimmtíu til hundrað sjötíu og fimm hjúkrunarrými kostirnir væru þeir að þetta er mjög vel staðsett á höfuðborgarsvæðinu það er fallegt útsýni hérna til allra átta og jafnframt að þá mundi þetta væntanlega geta tekið miklu styttri tíma í framkvæmdum heldur en að byggja nýtt

reynslan sýni að frá því að ákvörðun sé tekin um að reisa nýtt hjúkrunarheimili taki minnst þrjú ár að koma

því í gagnið og allt upp í fimm innan við tvö ár tæki að breyta

þar segir við mat ráðuneytisins á fyrirliggjandi gögnum er það niðurstaða ráðuneytisins að óvissuþættir séu það margir að ráðuneytið mun ekki horfa til þess frekar að opna hjúkrunarheimili að

kannski þykir okkur svolítið miður því að því að í rauninni snerist okkar beiðni um það að þar sem við erum vön að hanna hjúkrunarheimili og reka þau þá

okkar hugmyndir að fara í það af fullum krafti að leggjast yfir það hvort þetta væri framkvæmanlegt og og kostnað og annað slíkt nokkrar helstu Bandaríkjanna verða lokaðar í dag og líklega næstu daga vegna deilna um fjárlög á Bandaríkjaþingi þær snúa aðallega að því að

Trump Bandaríkjaforseti fær ekki fjármagn til að reisa vegg á landamærunum að Mexíkó þessi greiðslustöðvun hefur vofað yfir síðustu vikur en Trump boðaði í hvíta húsið ellefta desember til að ræða hvort hægt yrði að ná saman í gærkvöld kom

í ljós að svo yrði ekki sextíu þingmenn þurfa að samþykkja fjárlögin og nærri fimm milljarða bandaríkjadala viðauka til að reisa vegg á landamærunum að Mexíkó

vantar upp á og nokkrir þingmenn repúblikana styðja ekki vegg forsetans þetta er í þriðja sinn á þessu ári sem kemur til greiðslustöðvunar ríkisins vegna deilna um fjárlög hún veldur því að ýmsum ríkisstofnunum er lokað og um fjögur hundruð þúsund ríkisstarfsmenn fá ekki greidd laun lokunin nær til ýmissa ráðuneyta og stofnana

innan ríkisins en hefur lítil áhrif á grunnstoðir til dæmis heilbrigðisþjónustu rúmir fjórir áratugir eru síðan bandarískum

var lokað á þennan hátt í þrígang á sama árinu Bjarni Pétur þingið kom saman núna seinni partinn

þessum vandamálum sem honum er svo tíðrætt um er kominn mikill þrýstingur frá almenningi stært sig

ungt fólk frá Asíu hefur verið áberandi á götum miðborgar Reykjavíkur síðustu daga svo virðist sem fjöldi ungmenna sem stundar háskólanám í Evrópu nýti til að koma hingað og freista þess að sjá hvali eða norðurljós millistéttin í Asíu fer stækkandi og fleiri hafa efni á að ferðast þetta á ekki síst við um ungt fólk sem vill ferðast á eigin vegum og sækir lítið í pakkaferðir flestir sem hingað koma eru frá Kína það er mjög jákvætt að þau sjá Ísland sem

spennandi og ævintýralegan áfangastað fyrir allt árið

spennandi og ævintýralegan áfangastað fyrir allt árið

Icelandair í Asíu segir að hingað komi einkum ungt fólk á framabraut sem sé tilbúið að verja talsverðum fjárhæðum þá hafi færst í aukana að ungmenni sem eru við nám í Evrópu nýti fríin en völdu margir félagar þeirra úr skólanum að koma til Íslands í fríinu að sögn Daða skera asískir ferðamenn sig frá öðrum hópum að því leyti að þeir eru yngri hugsanlega liggur hluti skýringarinnar í háskólanemum sem skreppa til Íslands í jólafríinu um átta hundruð manns í gulum

í París í Frakklandi í dag þetta er sjötta laugardaginn í röð sem mótmælendur koma saman í borginni en þeim hefur fækkað mikið á aðventunni um sextíu og fimm voru handteknir í París í dag og lögregla beitti táragasi og gegn þeim sem höfðu sig mest í frammi í miðborginni einn lést í bílslysi við umferðartálma gulvestunga við landamærin að Spáni í nótt en tíu hafa látið lífið það sem af er talið er að rúmlega tuttugu þúsund

hafi mótmælt víðs vegar um Frakkland í dag nærri helmingi færri en um síðustu helgi margir eru meðvitaðir um að snjalltæki kortleggja ferðir þeirra tæknistjóri segir að það sé þó algengara en fólk geri sér grein fyrir og hvað það var lengi þar ég var til dæmis komin í vinnuna

klukkan átta tuttugu og þrjú

átta mínútna akstur ég var komin heim til mín um tólf stundum síðar þar sem ég var til átta fimmtán morguninn

forstjóri Persónuverndar segir að of fáir geri sér grein fyrir því að ef ekki er lokað fyrir það sem er að gerast

nákvæmnin og geta tækninnar til að finna út hvar fólk er

að verða afburða góð hún er það góð að það er hægt að finna út hvar fólk er í byggingu en það eru ekki bara símarnir sem senda þessar persónuupplýsingar áfram heldur líka önnur nettengd tæki fólks í þessu samhengi það eru hlutir að senda

allt í kringum okkur þetta kom okkur

ekki á óvart en það er miklu meira

gerir sér grein fyrir það tengir þetta bara við símana sína þeir fá staðsetningarupplýsingar nema slökkt sé sérstaklega á því jafnvel þá er smá vafi um hvort það sé raunverulega hægt þetta er allt í kringum okkur stundum erum við með þetta á okkur eins og

fyrir börn sem geta verið kannski ekki alveg örugg það er bara allt lífið undir fólk þarf að átta sig á því að tæknin getur verið góð en við þurfum að átta okkur á virkni hennar og hversu miklar

með norskum ríkisborgurum það má bara gefa sér að það

að gerast hér við erum með mál sem eru í skoðun og varða eitthvað af þessum stóru nöfnum sem eru þekkt í heiminum já

var hætt með formlegum hætti í gær námu og stjórnmálamenn féllust í faðma við

en hann lagði grunninn að þýskum iðnaði uppgangi

og Evrópusambandinu

fjöldi fólks

héraði í Þýskalandi en það hefur reitt sig mjög á í árhundruð sjö námumenn fluttu síðasta

upp á yfirborðið af um eins kílómetra dýpi og áttu erfitt með að halda aftur af

á þessum tímamótum þýska ríkið hefur greitt með námuvinnslunni í áratugi og ákveðið var fyrir nokkrum árum að hætta greftri

heldur þó áfram en margir óttast að endurnýjanlegir orkugjafar dugi Þýskalandi ekki en stefnt er að því að loka kjarnorkuverum landsins fyrir árið tvö þúsund tuttugu og tvö til að ná

hefur fylgt þeim um aldir en þar er sungið um gæfuna sem þurfi til að sinna þessu hættulega starfi fjórir þulir lesa þrjú þúsund og tvö hundruð jólakveðjur frá landsmönnum í Ríkisútvarpinu í

og á morgun lesturinn tekur samtals sextán klukkutíma Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er einhvers staðar hérna í Efstaleiti Jóhann Bjarni er lesturinn hafinn ja ég er fyrir utan stúdíó fimm þrjú þúsund og tvö hundruð jólakveðjur þetta er enn einn toppur

óskar hlustendum nær og fjær

jólaundirbúningurinn byrjar snemma í verksmiðju

þar eru framleiddar þrjátíu þúsund dósir á dag fyrir hátíðirnar þegar best lætur það er margur

sem tilheyrir jólunum og jólaundirbúningi margt af því tengist mat meðal þess sem fólk neytir í meiri mæli yfir jól og áramót eru niðursoðnar grænar baunir mánaðamótin september október byrjar starfsfólk verksmiðju ORA að framleiða fyrir jólin þar á meðal grænar baunir yfir jólahátíðina eru seldar tæplega sjö hundruð þúsund dósir af baununum við reynum að taka langar lotur í grænum baunum og á góðum degi þá tökum við þrjátíu þúsund dósir þannig að það fara nokkrir dagar í þetta það er fátt íslenskara í hugum margra en grænar baunir um jólin þær eiga sér þó alþjóðlegan bakgrunn því að baunirnar koma frá Bandaríkjunum þær eru settar í dós frá Danmörku henni er svo lokað með loki frá Mexíkó þetta er fyrsta stopp

við fáum baunir frá Bandaríkjunum

við byrjum á því að leggja þær í bleyti það flýtir fyrir upptöku vatns og þyngir þær örlítið svo er sykri og salti bætt við

lok sett á dósirnar og þær innsiglaðar fyrir suðu þær eru þvegnar og komið fyrir í

skrefið sem er suðuofninn

teknar upp í hundrað og sextán gráður

þar með erum við búin að drepa allar bakteríur inni í dósinni

þessu langa geymsluþoli það var einstaklega fallegt veður í höfuðborginni í dag og kyrrðin úti fyrir kallaðist á við

íbúar höfðust misjafnt að sumir mældu ganga verslunarmiðstöðva í leit að síðustu gjöfunum eða skutust um bæinn þveran og endilangan margir aðrir leyfðu sér að slaka á stunda útivist og njóta þess skrauts sem náttúran hafði upp á að bjóða kannski búin með allt

sem þekur nú laut og stíga og stéttar glitraði og tunglið hefði farið létt með að sigra hefði verið boðað til keppni um tilkomumestu jólakúluna kúlurnar kúlurnar í Kringlunni voru þó ekkert slor og í sveif

líka yfir að veðri á morgun snýst í hægt vaxandi suðvestanátt með skúrum vestan til á landinu en slyddu eða éljum

til fjalla þurrt austan til en hvessir heldur og bætir í

vestan til um kvöldið hiti víða tvö til sjö stig en allvíða vægt frost í fyrramálið Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttum líta á hvað

í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni topp tíu listinn í kjöri íþróttamanns ársins vegagerðin tekur rúmlega sextíu milljarða lán fyrir nauðsynlegum vegaframkvæmdum samkvæmt hugmyndum samgönguráðherra innheimta vegtolla hefst svo að framkvæmdum loknum eftir fimm ár forstjóri Hrafnistu segir miður að stjórnvöld hafi hafnað hugmyndum um að breyta svokallaðri

í Kópavogi í hjúkrunarheimili í dag kom til greiðslustöðvunar bandaríska alríkisins því Trump Bandaríkjaforseti fær ekki fé til að reisa landamæravegg nokkrum helstu

var lokað og svo verður líklega áfram næstu daga hópar ungra ferðamanna frá Asíu hafa undanfarið sett svip sinn á miðborg Reykjavíkur

margir stunda nám í Evrópu og nýta jólafríið til að láta drauminn um Íslandsferð rætast